في احد الأيام كان هناك شبح يخاف من الظلام ولكن كيف هذا هو ان الأشباح خلقت من الظلام فهل هناك شبح من النور وكيف هذا ولم لم نراه قبل ذلك